Kwej lanchu ni riki 'ngo sopa a'nin ni, riki 'ngo rosi ni, riki 'ngo kantu, atu utin' man nga min ráj chaj kantu katsi ni, ni atu riki kwej kin ni atu riki kantu ni, atu riki sopa, ni atu riki rosi, atu riki kantu, atu riki 'ngo koj koj chukune sani, riki rune atu ni, riki kan' atu ni, unn nnun stila sani riki hia'aj atu kwenta kamin nuta, nnun ñun ni riki nihia chuj riki ñan bé ta min si atuj ni nun.